Dige bwi charito ki mare nanghen bwi nii fire charito ywel bwiti charito wiki tikali kambo ken nobo nandu ki bwichi chari da ki chiye, no kebo chari di- di- diyenne nobo mani, no charito bibori, bitutti tiyembo wi nimre charito bi loh. no bo cha chari di an ma nanghen bwimwi dok nen ywel bwi mwi wura boutiri kanghe chari bwanten bwiko ti, dige bwi bo cha charito tiye kwama fwelbo ki bo cha na bo kakten kale nin, kale mani a dati koni na chari mani di charito ywel bwimok nobo <noise> cha charitidi, kanghembo ti fiyai binen biti fiyai kanghem bo nin di, charito ki chwi fulomka, diye wuro bo chari chelfini bi fulong fulonghe charitoti, bi ma wuro lom lome bi ma wuri twiribila bi ma wuro lokrokke no bo cha charito ti ngirngirdi kale be a kutaten twirako a nyanche bwi, no ma bo cha choriti yori twirako bori an nyan kang an dom bwimweka dari, la dige bwiye no bo cha charitidi bi kenanten kwaamati no chobbinen kumiti dige bwiye charito ywelbwi nyeu no dume wiri charito bwanten demeti, no manu mo cha chariti ri mwaitilam nyo koni tee bwii mwe mani yorti, nuwe mwe mani to fiye ti yora ner mwero an kwenonghi bwimwe an cholam no mo cha charitidi, charito kwaama nebe. Bituttiyem bo win wuro bo chei tiki bwibi wi chambo bugjage kanghe murduwe, kanghe charito biti mor bitine <hesitation> wobo chati cha ban nuwa nuwa, wuro chambo chariti biti diye ban kwam kwa ki ter, na nimde do mimbo bi ma charitiri kale be wo mani kutaten ti chaka charito kanghe luma nereko kwaama ne be cho dige dok boti bo yi yimbo limer ti kanghe kebbebo kuru chari no mo cha chariti, charito mo cha an dok nen mo nuwa lume bwi mwek bwimwe an kakten ywel bwi mwi yora, charito limi kabo, chari mani di kale mani a lomti diye bwi kwaama dobbe cho charito biro. No managenti be bwang ten kwamati bwentano mun ye ri no mun cha charitiri kwumwbwer mana kwutati wura ki twalim yi yo dike bwi wura ki twalleh yi au na wuro mun ko chaka chariye bi kunun kwamati kan bo chi dobbo cha nung binen nure cha bo binen nure ken cha dok dume be a kwuta nabi cha cha rito na doken bwibo yorak na ma nagen kwama a tikang boh charito yorikabo charito kebo diker koka charito diker chaka na cha charito na chob ten kale non mani yo ri kale di duwane mani fo bikino kwama di ye duwe ne bi char do bi cha tiye kebo wo a dok bo kwirum bwum tiye ke bo charito wo a a dok bo torim tiye ke bo charito a dok bo bwarum fure tiye charito bi cha tiye na wo a ywel binen bwi tiye. Naki chobten kale kwaama a nebo luma nerek, kwaama a nebo kume a kutanghi na bi bu kwaama nin kang na char dok na chobbi nen ten kume ken, kanghe diger mani wo ba mati ke boki chari nabo chobten kale charito yori kabo, no nyori charito yori kabodi kwaama dobbo kwamere ki twerker cher bu kwaama nin kanti no di fini bo cha chariti na wo di dweneu bon bu kwama ne kang cho dobbo bi cha charito kila charito nobo nan duwo cha chari cho borang bo na wuro nye be na wuro ye bocha chari na bi kakten borang beti mani a mati nii kanghe wiche ki chi nakantiri chi charito kentiri, la ma chi chwi chaka chariti, chaka charik cho dige bwi diye dwene nina bare kangh wiche chi chobten kale bibeiyo chiya borangtiyeu cha chariti ken, ma chi cha charitiri wura tin twalanghum bibeiyo yim wura yorbo, chaka charito bo chatiye cho chiro tikan bo tiye, chari digero ken, chari daten, chari kebo diger nyimangka chari yorten. Ywelan bwiti yora, bwimi yoriyo tee bwi mwi ma yori nyo timi chari kwaama dobbo dobbo ki twet ket chet, no mani nyo ri, di dwene no bo mani, charito yel bwe mob charito kunbo charito mabo dige wuro a dokboti nure daten be, charito ki dokbo nure daten be, charito ki dokbo nure daten ne, charito wi ki luma nerek, charito wi ki ywellanka bwiyek, mo cha chari, charito ya na ywellan bwi mwi no mani nyori dige kanghe wo mo chatikebo chariye mani ywel bwiti, charito cho dige bwi bo damki luma nere mwem bo cho ywel charito di nobi cha charitori be noti mwem bo wi kwaama a dobo kwamer kwaama a nebo nure, charito be tok tiye cho dige bi da kale chike, no mo da kale mo man ki chari di mo ma mo chob kaleti, wura a twallum nen bi kenan kwamati na dobbo nure ken, na bwante bo charito na ywel bwi, wura na kobom, no wura widi, dige mwa mati kalewo ma mwo dol makati, kanghe diger mani wo mo mati ki wura chorbo bwini wi, wura dige ki dok de nii ki lemde dume chike charito cho dige ki chobbi nente kale, na mo yim nyodi ywellan bwi mwe, dob charito a lam da mor chunan luwe dob charito a lam da mor takuwe, charito mam twank, nabo cha charito ti ngir ngir nur nabi dati nure.